ଜାପନ ଔର ସଂସ୍କୃତି ଏଉଚୀ ପରମପରା ଏବଂଗ ଆଧୁନୀ କଥର ଏକ ନିଯାରା ମିଷ୍ରଣା। ଜେଵନ ଠାଯରେ ପ୍ରାଚେନ ରାଜନିତିକୁ ସରୀରାତି ନିତିକୁ ସଂଵାନା ଦେଜେ ଏବଂଗ ଟେକନୋଲୋଜୀ ଏବଂଗ କଲାର ଔର ଅଭ୍ରାଵରତି ମେଂ ଦେଖାଜେ। ଜାପନ ଔର ସଂସ୍କୃତି ଏଉଚୀ ଏକ ଦିପୋ ଦେଶା ଜାଏଗେ ଯାର ସଂସ୍କୃତି କୋ <hesitation> ପରିଚେବଂଗ ଚାଏବେ ପର ଅନ୍ଯ ସଂସ୍କୃତି କୋ ପ୍ରାଭଵାବୀ ଜାପନ ଔର ସାଲତେ ବଂଗ ବାତୀ।